باش نوجد صالاد دو فروي لازم نرفد الفواكه الموجودة في هاذاك الموسم نقطعهم قطع صغيرة نحطهم في إناء نخلطهم نخليهم يقطرو يعطيو هذا السائل المسكر.